एक पिता का तौर पर अपना बच्चा थें बाइक सिखोण का वास्ता सबसे पैली मैं वी थें सड़क संबंधी सभी नियमों थें समझोलू। विका बाद ओवरस्पीडिंग का नुकसान बतौलु। विका साथ ही साथ वी थें हर यात्रा का दौरान हेलमेट पहनणा की सलाह जरूर देलु।